eru skemmtilegir þeir geta verið fyndnir og

innihalda oft einhverja lífsspeki það sem er merkilegt við málshætti er að þeir eru fullmótuð setning og breytast aldrei keppendur í kveikt á perunni fengu það verðuga verkefni að botna nokkra þekkta íslenska málshætti og nú ætlum við að kynna fyrir ykkur nokkrar breytingartillögur

þarna er verið að vísa í við erum öll það sem við borðum ef þið eruð að horfa þetta eru okkar breytingartillögur ég heiti Auður og mér finnst skemmtilegast að leika ég heiti Þóra og mér finnst skemmtilegast að við erum gula liðið hæ ég heiti Arnaldur og ég ætla að vera leikari söngvari og dansari hæ ég heiti Viktor og mig dreymir um að vera atvinnumaður í fótbolta við erum bláa liðið en áður en ég tilkynni hver braut dagsins er langar mig að spyrja hér keppendur vitið þið hvað þjóðsaga

er já já sögur sem gerðust fyrir langalöngu gerðust fyrir langalöngu og við vitum ekki hvort þær eru sannar eða ekki hver safnaði þessu saman Jón Árnason það er alveg hárrétt hjá ykkur ég frétti að

það hefðu gleymst tvær sögur þær hefðu ekki náð inn í safnið hafið þið heyrt þetta áður já já já

að skrifa þessar tvær þjóðsögur sem náðu ekki inn í þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar

þið getið gert það já ekki nóg með það þá langar mig að biðja ykkur að velja tvo úr ykkar stuðningsliði og klæða upp sem aðalpersónur sögunnar lítið leikrit sem við ætlum að sjá í lokin á tíu mínútum eruð þið til í þetta

við ætlum að kíkja hvað þau fá til þess að leysa þessa rosalegu þraut takk fyrir þetta það er allt saman tilbúið hér tíu mínútur á klukkuna og byrjum einn tveir og núna

við

komast betur inn í söguna til að geta séð persónurnar og hvernig þær eru við ákváðum að hafa svona einu sinni og

og einhver myndi deyja hér er bara hvíslað þannig að hinir heyri ekki síðan var ákveðið að þetta yrði að vera draugasaga okkur finnst það báðum skemmtilegast þjóðsögur eru alltaf

okkur finnst það báðum skemmtilegast

Skagaströnd búa um fimm hundruð manns og við hittum þar fimm hressa krakka þau

Óðinn Snæbjörn Steinunni og

á seinni hluta tíundu

fallegt fjall og skemmtilegt að labba upp á það en það hefur enginn fundið kistuna því það er nánast öruggt að leiðbeiningarnar til að finna fjársjóðinn hafa bjagast eitthvað til á þessum tíu öldum sem liðnar eru síðan Þórdís kom honum fyrir ég

Óðinn Örn Gunnarsson ég er ellefu ára og ég bý á Skagaströnd

minn er þessi bolti pabbi gaf mér hann og ég æfi með Fram

minn er þessi mynd af mér og pabba við vorum á Tenerife og fengum að halda á kyrkislöngu ég var skíthræddur

fannst rosalega mikill munur á Skagaströnd og Reykjavík vegna þess að ég fæ alltaf að fara út og leika mér en ekki í Reykjavík það eru tveir skólabílar einn sem fer í þessa átt og

við fórum ég pabbi og afi á sjóinn ég var rosalegur veiðimaður mig langar að fara til Parísar allt í einu kom risastór fiskur hann var einhvern veginn svona

spár og spádóma og þar er líka hægt að láta spá fyrir sér en krakkarnir á Skagaströnd hafa brallað margt skemmtilegt og við skulum heyra af ýmsum prakkarastrikum sem

foreldrar þeirra eru að heyra

eiginlega er það að keyra á bátnum hans afa það var þegar ég og nýbyrjuð að hætta með bleiu og kunni ekki alveg á

framan í hana endir einu sinni og öskraði á mig svo

pabbi er að horfa á þetta þá þegar ég verð fullorðin þá langar mig í Borgarleikhúsinu

ég ætla að spila með Barcelona ef ég mundi

sem kom mér mest á óvart var hvað hugmyndir liðsfélagi minn er tvíburi minn og mér fannst bara svona aðeins tengsl skilurðu

erum vinir og hann var frábær liðsfélagi ef við hefðum ekki verið

í liði núna þá hefði ég monta mig en ég hefði alveg unnið

núna er tíminn hálfnaður nú hættum við að vinna leggið frá ykkur pennana bláa lið hvernig gengur bara mjög

alveg vissir um að þið náið að klára þetta á fimm mínútum já hlakka til að sjá þetta en gula lið mjög illa nei það gengur

þið einhvern tíma sammála nei

það eru svo margar hugmyndir að þær komast ekki allar fyrir

en þið verðið með eina þjóðsögu og lítið leikrit

er það ekki jú nema ef það kemur of stórt babb í bátinn hjá ykkur þá kannski náið

þetta var bara pínulítið babb en stórhættulega spurninga keppnin er líka á sínum stað og þið megið ekki svara þið megið ekki svara þarna þá eru

komin í bátana spurningarnar komnar á sinn stað það eru fimm mínútur eftir og við byrjum einn tveir og núna ég setti hægri ég gat stundum ekki haldið í hitt blaðið þannig að ég myndi halda því stöðugu og að ég svitnaði svo rosalega mikið það kom mér á óvart hvað

hérna og fá þér sæti takk fyrir það

en er ekki gott að gefa honum smá vítamínsprautu svona til öryggis við skulum gera það er það ekki við græjum þetta ókei bæ afsakið

sætan hamstur látum hann fá

brettu upp á ermarnar

reyndar ekki von á

byrja á að fylla á grænmeti hef engan tíma fyrir þetta farðu út að leika

að vera rosalega langur dagur

treysti liðinu mínu hundrað prósent þeir gætu alveg hafa svarað viljandi vitlaust

hversu mikil keppnis manneskja ertu mikil við vorum alltaf í keppni við Auður til dæmis

keppnir og vinkona mín er alltaf bara nei æi bara labba meðan

það er bara fínt að

tvíbura til að keppa við það er svona sirka

þetta gekk ágætlega en þegar var ein og hálf mínúta eftir var ég

ég var ekkert stressuð ég vissi

vandræðalegt ef ég vinn ekki bláa liðið rústar þessu það er engin spurning er þetta klárt já já er allt klárt já já þá vindum við okkur í sýninguna þjóðsagan okkar heitir

hún var að fara að giftast manni sem hét Gústaf fyrir brúðkaupið datt Gústaf ofan í gröf og gat ekki andað og draugurinn hans fór í brúðkaupið í veislunni hagaði hann sér undarlega og um kvöldið sagði hann við Stínu ég er draugur og drap Stínu þannig er endirinn á þessari sögu við erum gula liðið og

við ætlum að segja ykkur draugasöguna sem heitir húsið einu sinni fyrir langa langa langa langalöngu var maður sem bjó í koti sínu sagt er að einn veðurdag hafi eitthvað hræðilegt gerst í þessu húsi

talið er að maðurinn hafi aldrei farið síðan hann dó í þessu húsi eftir þetta hefur verið reimt í húsinu löngu eftir það flutti kona í hú flutti kona í húsið og sá alltaf eitthvað andlit svo einn daginn kíkti hún í spegil og sá mann við hlið sér hún var dauð við ætlum að telja saman stigin og standa á öndinni hér eru stigin og við ætlum að fara yfir þau við byrjum á bláa liðinu og það er stuðningslið spreytir sig þar fékk bláa liðið tvö stig klappliðið stóð sig mjög vel og fær þrjú stig og þá er það gula þar er stuðningslið spreytir sig það er eitt stig og klappliðið fær tvö stig stórhættulega

taktu hár úr hala mínum eru fræg orð úr íslenskri þjóðsögu hver mælti svo a djákninn á Myrká b Búkolla c

og sögðu b Búkolla hvað er þjóðsaga a sögur eftir Þjóðverjann Adolf

munnmælasögur sem gengið hafa frá manni til manns c sögur um þrautir þjóðhöfðingjanna bláa liðið sagði b gula liðið sagði b árið átján hundruð og nítján fæddist íslenskur maður hann átti eftir að vera kennari bókavörður og biskupsritari þekktastur er hann þó fyrir að hafa safnað saman íslenskum þjóðsögum og gefið þær út Íslendingum til mikillar ánægju hvað heitir maðurinn a Jón Árnason b taka það fram að hann gleymdi ekkert tveimur bæði liðin sammála Jón Árnason standa þessi svör já já krakkar þið megið kippa í við

búin í dag og farin í sumarfrí við höfum brallað ýmislegt skemmtilegt saman í vetur við höfum farið hringinn í kringum landið og hitt skemmtilega krakka og keppt í

íþróttagreinum en við höfum líka fengið innsendar sögur frá ykkur krakkar við erum búin að framleiða stuttmyndir og tekið upp hryllingssögur lifna við á skjánum

næsta vetur en þó Stundin okkar sé farin í sumarfrí þá ætlum við að halda áfram að heyra sjá og fylgjast með sögunum ykkar og það endar allt í

Hörpu tuttugasta og annan apríl á sögum verðlaunahátíð barnanna þið viljið alls ekki missa af því en Stundin okkar er farin í sumarfrí og við sjáumst aftur í haust